Soa aloha ny mandeha laha ohatsy misy asa atao ny agny, ahavelomany tena, amizay lafa i mandeha mipoly mba misy raha andesiny. Fa raty koa raha io laha ohatsy ka mandehandeha fahatany any tsisy dikany.